Yo o'on, yo'o uu, yo'o oni, yo'o jama, yo'o o'on, yo'o iño, yo'o ujé, yo'o una, yo'o óón, yo'o uxi, yo'o uxi aan, yo'o uxi uu.